Uu, a harihua hioko'i, a harihua hioko'i, ta bisiobaa roo'ore aitoko, Asu'ee, tateu hioko'i, sa reareapaa'ue. Reareapaau hioko'i sa bira atoroaboo baarii sikuurui. Ii'oo sikuuru ua bira atoro piteeraeaa, iru uka roga'a bo atobuu'araarei tuutuusi'eehara iru tooraaraa haearei tuutuusi'eehara. Aru bisio'upa hukuia, ai a ukareraeaa roga'a kuu'ai hioko'i a ukareraea roga'a kuu'ai ii atobuuri. Hapita suaheetaa bisio oira iho'ihoaba utaha'a a huraabohara. Ta aga atorobaa hioko'i. <hesitation> Ta aga tarikobaa, isii'ou aru isii'oea aru isii'oea. Ta bisiobaa haia, ai'o, tabariu sa ai'oribouba bo resi rahoriboo ii'aa. school, bo bo resi school bag. A rahoabaa atoraa aru tohaaba hioko'i aru abeea. Ta aga tarikobaa, tohau bo tokaaraarei. Aru tohaea, ioka abeea hioko'i iru'e'uu booriha bisio hita pita booriha, tauoroarei hioko'i baarire bo rukutui. Peka abeea, ta agaraba abeea ta aga atorobaa. A aga reoreobaa hioko'i oo'ore toorara'iripa. Eipa'oo, a bisioba hita kapuko'o, aga bisioba kapuko'o. A bisioba hioko'i agare, eipa'oo uteeari. Bo atobuu'oeaarei hioko'i tooraaraa atobuu, eipa'oo uteeari, aru bisio, a uteeaba hioko'i uteeai. Hapita a uka ruruusu pita uteeaba a tapa'a pita uteeaba. Ha bisiobaa hioko'i, ee peirau hioko'i. Ta abeehara hioko'i aitee, ta poreehara, ha biraa hioko'i baira areehara boore karaasirubuarei. Aru bisiobaa, Eehe, aru areea hioko'i. Tuusi bogi hioko'i ii'oo sikuurui. Aga tuusi bogiarei kure'eea, piro aga tuurubaa boori bo ira- harai, aru tuuruia bo irau- harai. Aru horeea airaire piro bisioba hioko'i agare, A bisiobaa oo'ore tuutuusi'e- hara'iripa. Uu intorodaksin, oru, oru, oru atoatotaha eitaroo bira haia eipa'oo uteeari haia eipa'oo oru ato'atou. Aru oru ato'atoea hioko'i bisio ii'oo uteeai, ii'oo bara'oa kirisibaasi, ii'oo aarei oparaapa eitaro'oo haia iiboha irari. A ato'atoaupa hioko'i. A bisiobaa hioko'i oo'ore Siisia'iripa, aripu'iripa hioko'i ii'aa oira tapatapakosiitaha. Aru eapaa'upa hioko'i aru taruu'eea. Aru taruu'e'upa hoko'i a bisioba hioko'i oo'ore bo riari siisia'iripa agare. Uu bira iho'ihobohara hioko'i iiboo sa ute'ute sa ute'uteriboo riepa pirio oo'ore ei tahiro'oo a ute'utee- haraiboroo. Bisio uka oirare'uia tau bo oroorou bo taupare, piro bira taupabohara bo okuu bisio orooro'uiaa bo taupare. Aru sikuuru'upa kure'eeaa hioko'i. Ta bisiobaa hioko'i roo'ore, a bisibaa oo'ore siisia'iripa e, hioko'i abaire pu'abaa opo'ihara tabiri ta ke'eba beeroo ioka opuiia. Ioka parusuuia. ioka kure ioka parusuuia, a si'ibaa bo parusuu ta ke'ebaa haia, ioka ereea. Ioka areea haia ioka ute'ute'upa kure'eea, tuusi bogi roga'a ii'oo. Ioka ute'uteebaa, ioka ute'utee'upa kure'eeaa ioka ute'uteebaa. Areea beeroo ta ke'ebaa, ioka opuiia ioka abeea boo'ore ua ai'o- haraatoi ua ai'oha'io ua ai'oiu bo tabaari bo okuu. Ua. aba'iepa bai huku- haa'oepa oo'ore bo tabaariro'opi hisuo'uu roga'a bo tabaariro hisuo'uu eipa'oo. Ioka abeea ioka ai'obaa. ai'o'opa iokaa hioko'i pita o kopereupa hioko'i roo'ore ka'ari o kuu'ka'a berete esu. A koperebaa ta ho'uuia hitaka suta'opa a hoo'uu hoo'uu'opa roiraa oirare oo'ore ai'oo'esu pita sutareupa. Ta sutabaa, ioka beriberibaa. Ioka beribeiribaa hioko'i. beriberi- haa'opa ioka, beriberi- haa'iobohara roga'a pita keibaroepa roo'ore okuuka'a. Ta keibeea, ta bisioba hioko'i roo'ore, a bisioba hioko'i oo'ore siisia'iripa, uka aripu reeto ii'aa a hurataba ro kopu'upa iiraa ta keibeea ta, ta sutabaa. Ta, ta roga'araba, taraba, ta taupatapee o recoup o raho'upa oo'ore bo esu'oro sa ro kitatau, bisio o ai'oprepee sa o ai'orepee, bisio o koerepe bo ai'o'oo sa o koereu. Ioka bisioba hiokoo'i opii'a iokaa, ioka sira'oiaa roiraha, ioka roirare sira'oiaa taraba ree'uhia iiaa. A bisiobaa hioko'i oo'ore siisia'iripa, Bo tabiriri, boikiro sa o hurataboo haia ii reetori. Bo kari iiraa, pakaabu roga'a iisii. Roari kopuriba bo tabiriri ta bira kaibohara oitaa'ita, bo tabiriri- aripu tabiri, bo tabiriri atukara tabiri bo tabiriri ta bira kaibohara oitaa'ita bo tabiriri ta biraraba eapaa'upa beriberibohara. Ha ii'aa iisii reeto, auka riiriiaba haia bo okuu sa o hurataboo. Hioko'i aru hokobaa boatoi. Ta bisiobaa hioko'i roo'ore, Bogi'asi'ii hioko'i ta ke'ebaa beeroo. Ta ioka saribibaa hioko'i siisia piri, Abataha boatoi, abataha boatoi. Ioaka hokoba ioka tohaea bo tokaara biruarei bara'opi. Ioka hoko'upa ta aga reoreoba hioko'i aitoko. Heetaapita o eburibaa oo'ore uei bogi? Aripu pita kai heetaapita? Aga bisiobaa, Aitoko aripupita roga'a a uei ebuabaa tuusi bogiarei hapita are'ei roguu a huraaba, o kuuka'a ta kopu'iobohara haia agaa haia airari bo okuu ioka ro kopbuubaa roo'ore okuuka'a hioko'i keibaroeaa. Keibaroehara opita iokaraba hae'oeaa oo'ore siisia'iripa are bisieba iokare. Pakaabu reeto ii'aa, taabuu ha o hurataboo haia. Hioko'i eeripa iiaa taraba re'u hia iiaa ii ka'oo okuu ka'a. Ta bisiobaa hioko'i roo'ore aitoko agare, paakaabu haia sa o hurariboo ii reetori. Bisio o huraribaa ii reetori, sa uka are'oe o ruuruuto'ei biraarei. Sa ori iisi sikuuru'ue sa akukupita parukoro'ue. A aripuia sa o tabaririboo iisii ii reetori akuku rokopubuu roo'ore roari.